Laha zaho zô roy handeha sasakaly hamakivaky handeha aleha an-tomboky, vôlohany aho izao tsy maintsy manday torche, tsy halignoko koa anefa gny manday raha maragnitsy, ohatsy amzay: gny meso, piky, gny lefo, laha mana basy moa aho manday basy.